Mijery filma mampihomehy aloha no tena tiako e. Satria an iny ma- mahafalifaly ny fo izany. Raha ohatra hoe so- misy sorisory ianao teo aloha teo an, dia avy eo ianao mandeha mijery filma an, dia filma mampihomehy no filma afaka hanalanao sorisory fa tsy hoe filma mampalahelo akory. Vao may iny mandentika ny moralanao. Dia izay izany ny itiavako filma mampihomehy moa iny koa an, mora jerena miaraka amin'olon-kafa raha ohatra izany hoe hijery sarimihetsika miaraka amin'ny fianakaviana ianao an, dia ny filma mampihomehy izany no mampiray kokoa ny mpianakavy rehefa miara-mijery.